No miiq umist rahvussöögest kama näütüses um sääne kuulsa. Ja mullõ taa tegeligult miildüs. <noise> Verivorstiq ummaq, noh, mitte väegaq, või ka süvväq. <hesitation> hapukapstas väega miildüs. <hesitation> Värski kardohkaga um umbõ hää kikkaseenehämmähüs, ülepää seenehämmähüseq värski kardohkaq ja tilligaq, väega miildüseq.